आपनों चाहा बनावजे चूला कोड़ी, तोसलो यो लाइट लगाड़ेन काई मोची ना आवे। तेरा मा यी चाहान तोसले काफी आवे को है। तेरा कहा जे नाग देन। दूद मा काई साथ खाण नाग देन, पहले काफी नाग देन काई काई, लाइट कोड़ी लगाड़े पहले। न लाइट कोड़ी पोली बोने थी, काफी मेकर को बायेच थी, तोसलो बोन जाए तेरा मा। काफी मेकर को बाये, लाइट कोड़ी चाले पहले उत्रो जान रही हूँ।